كان فيه شبح عايش في جصر جديم، لكن المفاجأة إنه يخاف من الظلام، كل ما جاء الليل كان يختبئ تحت السرير، يوم جرر يواجه خوفه، طلع للغابة لجى حيوانات صديجة، علموه إنه الظلام مو مخيف بل فيه أسرار الجمال، بعدين صار يجتمع مع أصدقائه في الليل ويحتفلوا مع بعض.